Ntaá color kuí chi jatainda chi óó chuá luú xeen luú xeen ka nteéyo te oó nu ási jaan aroma nta yujá óó kuí kuí te yuan ási xeen já in aróma.